árið er níu hundruð og eitthvað Eiríkur rauði leggur af stað frá Noregi til Íslands finnur sér þar landsvæði giftist konu henni Þjóðhildi og þau eignast saman strák sem þau nefna Leif þau settust að í Dölunum gott að búa í Dölunum en í þættinum er

talandi um Dalina ætli séu einhverjar heimildir um að þau hafi búið þarna í alvörunni þetta er nefnilega alveg svakalega langt síðan held við ættum að rannsaka málið leggjum í leiðangur

jæja strákar tilbúnir já við erum stödd hérna í Haukadalnum og sumir segja að Eiríkur rauði og Þjóðhildur kona hans hafi átt heima hér og að Leifur heppni hafi fæðst hérna vitið þið hvaða fólk þetta er Leifur heppni var sá sem fann Ameríku og faðir hans Eiríkur fann Grænland það er alveg hárrétt en haldið þið að þau hafi

búið hér já en sjáum við eitthvað eftir þau

þangað

gætum leitað já fyrsta vísbendingin sem þið fáið er þetta bréf hérna sem er ritað með rúnum þegar þið eruð búnir að leysa og þið gangið beint í norður þar er næsta vísbending leiðangurinn er hafinn gangi ykkur vel takk þetta o eða f við vitum alveg hvað

þetta er veginn þetta hlýtur að

þetta er veginn þetta hlýtur að

nú er komið að þætti tvö af taktu hár úr hala mínum þar sem krakkar setja upp leikið verk á mettíma þau fá sama málsháttinn leikmynd búninga og leikmuni og setja svo upp sýningu fyrir okkur í lokin en það sem er svo skemmtilegt er er að hópnum er skipt í tvennt og það sem gerist er að við fáum tvær gjörólíkar sýningar því ímyndunaraflið getur farið með okkur hvert sem er hóparnir okkar í dag eru apakettirnir leikstjóri aðstoðar þau við að koma þessu heim og saman og gefur þeim góð ráð en þetta byrjar allt á

einhverja hugmynd um hvað þetta geti þýtt maður verður eins og gæinn í

dyrnar inn til kóngsins hann ætti tvo syni og

hann gæfi stundum öðrum prinsinum sínum ekki

ég væri meiddur maður og væri ekkert með hækjur málshátturinn er úr Hávamálum og þýðir að margir sem eignast mikla peninga hegða sér oft heimskulega en hvernig ætli sýningarnar verði hjá hópunum það verður spennandi að fylgjast með þessum sögum lifna við og við sjáum meira af því hér rétt á eftir

mjög góð hugmynd þeir fara í burtu af því þið verðið brjálaðir já bíddu hvað gerðist þau byrja á því að ákveða hvernig söguþráðurinn á að vera það skiptir miklu máli að vita hvaða sögu hópurinn vill segja í sýningunni sinni svo þarf að smella öllum í búning finna leikmuni og láta þetta allt

passa saman heilmikið skipulag og mikil samvinna þegar búið er að skrifa söguþráðinn velja búningana og leikmuni þá er bara að æfa æfa og æfa ég er herra ég var að sjá þig í ég var að sjá þig í og tíminn stendur í stað er búinn að gleyma hvernig samræður að gleyma hvernig samræður virka þú segir

á því að velja búninga á sína

stór hluti af því að setja upp svona leikið verk allt þarf að líta hárrétt út svo við áhorfendurnir upplifum söguna rétt vantar til dæmis kúrekahatt eða pípuhatt gleraugu eða sjónauka

ekki komið þá nei það vantar líka á hin systkinin hvað eru mörg systkini voru þau ekki fjögur ég man það ekki hvað er þetta hér þetta getur verið fyrir

getum skipt í bara þetta skiptir engu æ þetta verður bara á þrjár systur þá getum við farið örugglega Má ég keyra þetta næst fara apakettirnir í að æfa söguna sína hver á að leika hvað og hver passar best í hvaða hlutverk er

er að huga þegar svona sýning er sett upp en einhvern veginn smellur þetta allt saman í lokin rétt fyrir frumsýningu

er stytta af Leifi heppna þetta hlýtur að vera vísbending um að hann hafi átt heima hérna nei fábjáni það er líka stytta af honum fyrir utan Hallgrímskirkju í Reykjavík getur hann þá ekki líka hafa átt heima þar

hann dreka nei fábjáni þetta er skipið hans þau voru svona í gamla daga hvað

þetta hérna sveinar mínir gefist eigi upp standið á fætur og leggið

hendur á höfuð þá herðar svo hné og tær snúið ykkur í hring hring og lítið til hægri og þar finnið þið það sem þið leitið ég sé bara styttuna

taktu hár úr hala mínum kynnir apaketti í verkinu margur verður af aurum api gjörið þið svo vel núna þurfið þið að fara út að tína ber og blóm og hérna er dótið ykkar

verðum að vera í hollustunni ókei það er soldið rétt að þetta vatn er heilagt ef maður kemur upp úr þessum brunni þá breytist maður samstundis í

setjum þetta bara oná þetta þá fatta mamma og pabbi ekki neitt ókei hvað

taktu hár úr hala mínum kynnir

í verkinu margur verður af aurum api gjörið þið svo vel

nei sonur sæll hæ velkominn ég var

mína peninga já ég gef ykkur húsnæði og ég gef ykkur mat hvað viljið

vorum að reka hermennina í burt

það vinnur sig bara út sjálft má ég fá pening fyrir kannski gullhring pabbi auðvitað sonur sæll takk hann er bara betri en þú ha ég

ég sem gaf ykkur hækjurnar ég er galdramaðurinn mikli og þetta eru engar venjulegar hækjur þetta eru

þú ert galdrakarl geturðu þá hjálpað mér með pabba minn og bróður því þeir leyfa mér ekki að fá neinn pening eða neitt vinnið þið fyrir kónginn nei ekki lengur viljið þið hjálpa okkur að fá réttlæti í konungsríkinu já og fyrir

hermennirnir okkar af hverju vilt þú

ekki sanngjarnt haf þú bara hljóð

gjörið svo vel og gangið í bæinn og fáið ykur sæti við erum á svo við höfum lesið rétt

hvað þurftuð þið að gera til þess að komast hingað við þurftum að finna sólstafinn og klukkan var ekki orðin þrjú og þá var sólstafurinn ekki að lýsa á og löbbuðu þið þá bara og funduð bæinn já gerðist eitthvað meira á leiðinni við vorum að skoða styttuna af Leifi

var einhver vísbending þar upp í kjaftinum hann þurfti að gera höfuð herðar hné og tær en í rauninni þurfti hann þess ekki nú en ég var bara með blaðið upp við hausinn á

sagt lítið til hægri og hann sá bara styttuna en ég sá Eiríksstaði og hingað eruð þið komnir já ég segi nú bara vel gert en ef

við tölum aðeins um fjölskylduna sem bjó hérna Eiríkur rauði byggði fann Grænland hann fann Grænland það er alveg hárrétt en svo byggði hann hérna líka í kringum árið þúsund hvaða fólk bjó hérna með honum Eiríkur og Þjóðhildur Þjóðhildur var það ekki og hún er héðan úr Dölunum já son sem var soldið merkilegur Leifur heppni hann fann Ameríku heldurðu að það hafi verið bara út af heppni já ekki af því hann var pínu klár nei heppni annars mundi hann ekki vera kallaður Leifur heppni ert þú kannski Baldur heppni Baldur nef ég er með mjög gott lyktarskyn ég er bara köttur ertu köttur

maður ekki að vera soldið pes það er greinileg lykt finnurðu sterkari lykt ef þú

í gegnum stækkunarglerið já ég er ekki viss um ég þori ég er alveg að koma

bara stækkunargler en að byggja svona hús hvernig munduð þið byggja svona hús ef þið gætuð ekki hlaupið út í

mundi ég setja svona staur á eins og er hérna síðan mundi ég hylja allt með jú Ívar þak og mold

spýtur líka að einangra með moldinni og grasinu uppi já ég vil bara segja strákar þið stóðuð ykkur

stórkostlega vel í dag og leiðangrinum er þetta gekk svona ljómandi vel hjá Baldri og Ívari að klára þennan leiðangur það verður spennandi að sjá hvað gerist í þeim næsta en við kveðjum héðan frá Eiríksstöðum í Haukadal og sjáumst hress og kát næsta sunnudag